هلأ عنا سؤال هون عم بي إلنا كيفيّة طهي العدس؟ طبعاً في أصناف عديدة من العدس في العدس الأصفر، في العدس الأبيض لشوي حبْتوا عريضة، في الحا- العدس بي ئُلولو عدس أحمر هيك بتبقئى حبتو مدعبلة وزغيرة، وكل صنف من العدس بيزبط على أكلات معيْنة. في عنّا أكلة اسما عدس متبّل وهيدي بي لبنان بيعملوها كتير وكتير طيبة رح نحكي عنها، منغسُل العدس، منحط منستعمل العدس الشويّة عريض ومفلطح مش مبروم ولونو فاتح، منحط منغسل العص- العدس مزبوط ومنحطّو على النّار. <hesitation> لنئول إذا كوب عدس منحطلّو تلات أكواب ماي ومنسلئو. العدس ممنوع ينحط علي ملح بالأوّل لأنّو ببطّل يستوي منيح شو منعمل بعد ما يستوي العدس منحطلّو منملحو. وعنّا هون العدس المتبّل <hesitation> بي حب التّوم كتير مندُق توم، ومنعصُر حامّض، ومنضيفُن فوئ العدس بعد ما يستوي، ومنترُك العدس على النّار شوي زغيرة ليغلي مع التّوم ومع الحامُض ومنطفّي. هيدي الأكلة بتّتاكل باردة كتير طيبة بعد ما تُبرُد منحطّا بالصّحن ومنحط عليها زيت زيتون كتير كتير طيبة مع زيت الزّيتون ويُفضّل يتّاكل حدّا خُضار وبالأخص البصل الأخضر البصل الأخضر كتير كتير طيبة طيّب مع العدس المتبّل.